أول حاجة حط الضاحية في مي- في ماية باردة في جدر، بعدين حط الجدر على النار وخليه يغلي، ولما يبدأ يغلي انجلل النار، ونخليه يغلي لمدة من عشر دجايج لاتناشر دجيجة، بعدين نشيلها ونخليها تبرد.